يا أخي، اجلس عادك، أشغلتنا. حنا مو بعارفين نسوي الشغل زين! شتت التركيز لو سويت لنا ضغوطات. اجلس مكانك، تركب. ترى عساك بخير، لا تسوي لنا شغلة. ما تبي تشتغل، توكل على الله. لا تزعجنا هنا وتخرب علينا الشغل كله. مو فاضيين لك، إحنا. لك ساعتين مشغلنا بسواليفك وقصصك هذي. يا ابن الحلال، توكل على الله. مو بفاضين لك.